अर्जेन् कि ननि चुल्तुरे सा, ब्लेम् सा दर्पम् रोकिअन् इन् चोस्तुमेस् अरे मिक्स् इन्दिगेनोउस्, मन्सि पेर्सोन् ते कोलोनिअल् पेरिओद् औ है इन्फ्लुएन्चे स नै। मिस्नि कि पोइन्त्स् सान् सदन् फूद् औ, असदो, बर्बेकुए औ, मेन्सि चेन्त्रल् सोचिअल् एवेन्त् जये जैर् औ है ग्रिल्ल् नेअत् विथ् बकेद् रिचे च्रिस्पेर् अरे स्वीत् मिक्स् पेप्पेर्। सान् मिल ननि कोन्दनि जो मिल जिलै मेन्सि फमिल्य् फेअस्त् कोलोनिअल् जये द्रिन्क्स् प्रो एवेर् मक् मते जैर् त्रदितिओनल् थिन्ग्। दे मुसिचौ बिस्ने तन्गो जैर् मेन्सि पस्सिओनते दन्चे स्त्य्ले सेको है मुसिच् सान्। दे मोस्त् इचोनिच् चुल्तुरल् एक्स्पोर्त् न मिमि तिसर् नै जये स्पोर्त् स्व दिस्ने फूद्पिल्ल् रस्वर् स्विर मेन्सि अर्जेन् दिनिम् चुल्तुरेऔमे दल्ये मिस्नि सोचिअल् चोस्तुमेस् र वन् तरो नतुरे फ्रिएन्द्ल्य्।